Aga gunana paspor e ero paspor e leipake ko laokiq saliweng nagara leipake aga ko tolao mekkah nasabaq ko deqgaga pasportaq ko lokiq luar negri deq taullei reweq e lao ri negarataq ero paspor e pada rekenna ktp we ko okkokiq kampottaq sabaqna ero paspor e leiakkigunangngi sebagai identitastaq ko messukkiq kampongnge atau negara e